आब भौत जसा जनावर त एक अर्खासित बस्सु निको माण्डान, तवलै एकान्तमा बस्सु रुचुन्या केइ जनावर चाइ ये प्रकारका छन् । बाघ, बाघ क्याकी भुण्यापाछा यिनले ठुलो क्षेत्र ओगट्या हुन्छ, र और बाघसित कम मात्रै भेटघाट हुन्छि तबैकी लेखा लै एकलाइ बस्सु रुचुनान, तै संगै भालु भयो, भालुलै खास गरिबटे एकलोइ बस्सान भुण्णान । तसोई हिउमा बस्या चितुवा भयो, उ लै खासगरी वटी ठुला क्षेत्रमा एक्लोई बसुन्छ । हिउ पड्या ठाउ भुण्या दुर्गम ठाउ भयो वा एक्लोई हुन्छ । तबैलेखा यो लै एक्लो बस्सु रुचुन्छ । र घर पाल्या जनावर हेद्द्यौ भुण्यापाछा बिल्लो । बिल्लो खास गरिबटि एक्लोई बस्सु निको मडुञ्छ । उस्या हेरुन्ज्या कुकुर र बिल्लान माइ को फरक हेरिग्याबटित कुकुरु औरसित नजिक औनान बिल्ला खासै नजिक औन नाइँ खोज्जा ।